والوظيفة اللي بكون فيها سيئة هي المحاسبة لأن الأرقام والحسابات دائمًا كانت تشكلي تحدي، وما أحب أكون تحت ضغط التقارير والميزانيات، أشوف إنه التركيز فيها قوي يكون، والتركيز على التفاصيل الدقيقة والأرقام يحتاج مهارة <noise> مختلفة ومهارة قوية <noise> لكدة أحس أني ما أٌقدر لها.